Sif dho rum dho sendhita kunda to dhidhiyon Sa mgwa yusan utum gawari hosi Kho ofi hado kujaman sendhita ra Kho bo o fondaba o tan Mgo tyre tanon nung kujaman sendhita ra